tugir Íslendinga hafa fjárfest í því sem þeir telja vera rafmynt sem nefnist samkvæmt upplýsingum lögreglu hefur hún hvergi verið skráð lögreglan í Bandaríkjunum rannsakar

Íslendingur í Hong Kong segir að úrslit

þar hafi vakið von meðal íbúa stuðningsmenn mótmælenda unnu þar mikinn sigur og fengu um sextíu prósent atkvæða fjármálaráðherra gekk á dyr í miðjum

umræðum á Alþingi í dag eftir að hafa verið sakaður um að brjóta lög um opinber fjármál hann kallaði eftir því að þingmenn yrðu víttir sveitarfélög fá heimildir til að takmarka eða banna bílaumferð til að sporna við svifryksmengun samkvæmt lögum sem taka gildi um áramót vinna við útfærslu slíkra takmarkana er að hefjast

var stolið frá einu elsta safni Evrópu í nótt verðmæti þýfisins er talið hlaupa á hundruðum milljóna evra gott kvöld nokkrir tugir Íslendinga hafa keypt selt myntina í skiptum fyrir beinharða peninga upphafsmaður hennar hefur verið ákærður fyrir peningaþvætti og fjársvik

þetta var hvarf Ruja Ignatova sporlaust gefin hefur verið út ákæra á hendur henni í Bandaríkjunum fyrir peningaþvætti og fjársvik

var handtekinn fyrr á þessu ári

fréttastofa RÚV fjallaði um málið á föstudag og ræddi við Ásdísi Rán Gunnarsdóttur sem er náin vinkona

og fyrrum viðskiptafélagi eftir fréttir okkar á föstudaginn um

símtal inn á fréttastofu um að þetta búlgarska fyrirtæki væri með útibú á Íslandi einmitt hér í hæðarsmára

það er að vísu ekki skráð í símaskránni en við ætlum að kíkja inn og athuga hvort þetta sé rétt oneCoin er ekki skráð á skilti við innganginn en þegar komið er upp á aðra hæð sést

skilti fyrir utan og inni á skrifstofu þar er Gunnar Jónasson hann segist ekki tengjast heldur nokkurs konar markaðstorgi á netinu sem nefnist

umboðið fyrir eru margir Íslendingar sem eiga

þeir skipta einhverjum tugum þið eruð þá væntanlega að selja

nei það er ekki hægt að kaupa

á netinu og öðlist um leið réttindi til að ná sér í í fyrra var gengið í hús hér á landi og fólk hvatt til að kaupa

í dreifibréfi sem fylgdi er fullyrt að þetta sé örugg rafmynt þá kemur fram að hægt sé að kaupa misstóra pakka af

OneCoin sá ódýrasti er á nítján þúsund íslenskar krónur og gefur hann átta stykki af

dýrasti pakkinn kostar hátt í átta milljónir króna og gefur sjötíu og sjö þúsund stykki af

breska Ríkisútvarpið hefur fjallað töluvert um málið fjöldi fólks hefur keypt samkvæmt fréttum b b c byggist salan á

öðrum og fær hluta af ágóðanum þeir selja svo enn öðrum fá hluta af ágóðanum og jafnframt sá sem seldi þeim

sá sem kaupi OneCoin getur skráð sig inn á vefsvæði og sér gengið á myntinni hækka og telur sig vera að ávaxta peningana svo um munar fólk getur hins vegar ekki selt hana og fengið beinharða peninga en er sífellt lofað að myntin verði bráðlega sett á markað lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningar þegar reynt var að selja fólki hér á landi á þriðja þúsund rafmyntir hafa verið skráðar í heiminum oneCoin er ekki ein af þeim þeir eru að vinna með yfirvöldum

koma myntinni á markað og það verður þá markaður sem verður undir eftirliti við vitum til þess að það er ekkert leyfi

í gangi hjá þeim hvorki hér

annars staðar þau segja þessi talsmenn OneCoin og

þetta sé rafmynt er ekkert sem styður það það er ekkert í gangi það er ekki búið að skrá þetta neins staðar

sem gerist í framtíðinni en ef þið ætlið að vinna þetta með yfirvöldum af hverju ekki búin að sækja um skráningu hjá Fjármálaeftirlitinu

þetta á veraldarvísu þú getur kynnt þér það flokkar sem vilja aukna sjálfsstjórn fengu yfir áttatíu prósent þeirra sæta sem í boði voru í

í Hong Kong í gær kínversk stjórnvöld segja

að Hong Kong sé enn hluti af Kína en breskur þingmaður hvetur leiðtoga borgarinnar til að hlusta á kjósendur

meiri en nokkru sinni fyrr sjötíu prósent kusu tvöfalt fleiri en í kosningunum fyrir fjórum árum og skilaboðin voru skýr stuðningur við þá sem hafa staðið að mótmælunum var yfirgnæfandi lýðræðissinnar fengu um áttatíu prósent fulltrúa og meirihluta í sautján af átján héruðum Hong Kong mótmælendur krefjast þess meðal annars að leiðtogi Hong Kong verði kosinn í atkvæðagreiðslu

núverandi leiðtogi sagði í yfirlýsingu að hlustað yrði á fólkið af auðmýkt og úrslitin virt en alþjóðasamfélagið þrýstir á hana ekki síður en mótmælendur

mótmælin hafa haft áhrif á nám erlendra stúdenta meðal annars íslensks námsmanns sem hefur verið í námi í þrjá mánuði fyrir tveimur vikum breyttust aðstæður eftir að mótmælandi beið bana og öll kennsla fór fram á netinu hún er á leið til meginlands Kína á föstudaginn en ætlar að koma aftur í janúar margir nemendur séu þegar farnir hún hafi þó ekki sjálf upplifað sig óörugga nema eftir að mótmælin fyrir tveimur vikum lögreglan sat sat um aðra háskóla og

mér heyrist á fólki í kringum mig meiri von í fólki og líka að fá þessa staðfestingu að

sem styðja mótmælin séu hluti af meirihlutanum Helgi Steinar hvaða þýðingu hafa þessi úrslit fyrir Hong Kong í raun formlega

Hong Kong að hún hlusti á mótmælendur

hviki eitthvað frá sinni stefnu í fjármálaráðherra rauk á dyr í miðjum umræðum um fundarstjórn forseta á Alþingi í dag eftir að hafa krafist þess að þingmenn yrðu víttir og sakaði forseta um lélega fundarstjórn þingmenn stjórnarandstöðunnar höfðu sakað fjármálaráðherra um að brjóta lög um opinber fjármál með því að ætla að

veita stofnunum fé úr varasjóðum til að rannsaka

stjórnarandstaðan vill að fjárveitingin verði sett inn í fjárlög það sem hæstvirtur fjármálaráðherra er að gera með þessu hann er að taka fjárveitingarvaldið og setja það inn í sinn vasa og það getum við virðulegi forseti ég ætla

bera af mér sakir

að brjóta lög við framkvæmd fjárlaga í landinu það væri nær að

vítti þingmenn bera það upp á þingmenn að vera að brjóta lög

fyrir því er enginn fótur

í umræðunni og ég kalla eftir því að forseti fari að taka einhverja stjórn á þessum fundi hér hér var talað um áðan að það ætti að ávíta þingmenn fyrir

saka fjármálaráðherra um brot á lögum um opinber fjármál þannig að ég geri það þá bara hér með aftur og athuga hvort forseti segir eitthvað við því því það er alveg skýrt í

heimild til að takmarka eða jafnvel banna bílaumferð tímabundið vegna loftmengunar með þessu er vonast til að hægt verði að draga úr svifryksmengun vinna við útfærslu slíkra takmarkana er að hefjast reglulega birta heilbrigðisyfirvöld tilkynningar um að svifryksmengun mælist yfir heilsuverndarmörkum á tilteknum svæðum íbúar eru þá beðnir um að draga úr notkun einkabílsins nýta sér almenningssamgöngur sameinast í bíla

bíla eða nota aðra vistvæna samgöngumáta þeir sem eru viðkvæmir fyrir í öndunarfærum og börn eru sömuleiðis beðin um að forðast útivist í lengri tíma samkvæmt upplýsingum frá

Reykjavíkur hefur svifryksmengun fjórtán sinnum farið yfir heilsuverndarmörk það sem af er þessu ári og í þrígang hefur

sem kemur frá bíla mælst of mikið slík tilkynning barst nú síðast í dag enda kjöraðstæður fyrir loftmengun hægviðri og frost útlit er fyrir að svo verði áfram næstu daga sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa lengi kallað eftir heimildum til að setja tímabundnar takmarkanir á bílaumferð til að sporna við svifryksmengun sú heimild fékkst með samþykkt nýrra umferðarlaga á Alþingi í sumar í átttugasta og fimmtu grein laganna segir að sveitarstjórn eða Vegagerðinni á þjóðvegum sé heimilt að takmarka

eða banna umferð um stundarsakir þegar mengun er yfir

til grundvallar slíku banni skal liggja fyrir rökstuðningur fyrir takmörkun umferðar vegna mengunar studdur mæliniðurstöðum og

þessar takmarkanir geta meðal annars falist í breytingum á hámarkshraða á tilteknum götum eða takmörkun á umferð stærri ökutækja þriðji möguleikinn er að takmarka almenna bílaumferð á ákveðnum svæðum og þar ráði bílnúmerin för til dæmis að einn daginn fái bílar sem eru með

sem enda á oddatölu ekki að aka á tilteknum svæðum á tilteknum tíma næsta dag gildi það

upplýsingar um slíkar takmarkanir skulu þá gefnar með umferðarmerkjum og auglýsingum á opinberum vettvangi svo sem á vefsetri Vegagerðarinnar eða sveitarfélags eða með öðrum

hafa lengi kallað eftir

að taka höndum saman

hvernig við getum útfært

og það er algjörlega óásættanlegt

og það er algjörlega óásættanlegt við

sjó á göturnar til að minka svifryk og það er óhætt að segja að sú

sé umdeild töluverðrar óánægju gætir meðal Akureyringa eftir að bæjaryfirvöld hófu að

sjó aðferðin virðist virka vel í baráttunni við svifryk en bílaflotinn hefur þurft gjalda fyrir hana þetta er ástandið á allflestum bílum á Akureyri í dag hér við löður byrjuðu að myndast raðir klukkan átta í morgun ég er það gamall að ég man eftir

á Akureyri ástandið á götunum er verra núna bílar eru skítugri ógeðslegri og það eru einhverjir hjá

að deyja úr svifryksmengun ég held það lifi nú flestir hérna í bænum formaður umhverfis og Akureyrarbæjar segir tilraunina með sjóinn hafa gefist vel svifryk hafi mælst

undanfarna daga þrátt fyrir stillt og þurrt veður það er meginmarkmið okkar fækka þessum slæmu svifryksdögum við erum að

verða mjög skítugar og þetta berst mikið á bílana hefði ekki verið betra að þrífa göturnar áður en saltið var borið á þær jú það hefði verið betra heitar umræður hafa skapast um ástandið í Facebook hópnum ekkert salt á götur Akureyrar hópurinn hefur stækkað hratt síðustu daga og telur nú rúmlega

þrjú þúsund og fimm hundruð manns fimmtán hundruð sett nafn sitt á undirskriftarlista þar sem salts er mótmælt um helgina var svo blásið til borgarafundar á fundinum var kosinn fjögurra manna vinnuhópur sem ætlað er að ræða við Akureyrarbæ og finna lausnir árleg ljósaganga UN Women var í Reykjavík í dag en hún markar upphaf alþjóðlegs sextán daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi harpa var lýst með appelsínugulum lit í tilefni dagsins

táknar von og framtíð án ofbeldis fyrir konur og stúlkur um allan heim gengið var frá Arnarhóli og að

en kastljósinu í ár var sérstaklega

beint að kynbundnu ofbeldi á vinnustöðum í tilefni af því flutti Drífa Snædal forseti a s í mér er umhugað um tengsl ofbeldis og vinnumarkaðar og launamisréttis sem er annað form af ofbeldi

þeir sem njóta lítillar virðingar á vinnumarkaði eru þolendur grófasta ofbeldisins jafnframt þannig að það eru skýr tengsl þar á milli eins og við sáum svo vel í frásögum erlendra kvenna á íslenskum vinnumarkaði sem eru í verstri valdastöðu og verða fyrir versta ofbeldinu um fjögur þúsund skartgripum frá átjándu öld var stolið úr safninu grænu hvelfingunni í

nótt ránið er talið það stærsta frá seinni heimsstyrjöldinni viðvörunarkerfið í grænu hvelfingunni fór í gang laust fyrir klukkan fimm í morgun að staðartíma eftirlitsmyndavélar sýna að tveir menn brutu upp glugga með öxi og síðan

og tóku þaðan þrjú sett af skartgripum þar á meðal demanta og

hér er mynd af einu þeirra öryggiskerfi var á staðnum en kveikt í götunni og því var rafmagnslaust í safninu kerfið virkaði því ekki strax lögreglan var komin á staðinn fimm mínútum eftir að kerfið fór

og þá voru þjófarnir á bak og burt skartgripirnir eru úr safni Ágústs sterka fursta í Saxlandi sem stofnaði grænu hvelfinguna í því eru um fjögur þúsund skartgripir tjónið er talið nema hundruðum milljóna evra ef það er þá hægt að meta það tjónið er talið nema hundruðum milljóna evra ef það er þá hægt að meta það ránið er talið það stærsta frá seinni heimsstyrjöldinni enginn hefur enn verið handtekinn Jóhanna

Snædal forseti a s í næstu daga enda er öflug hæð yfir Grænlandi sem teygir anga sína til okkar og heldur öllum lægðum frá landinu

átt þrír til tíu metrar í kvöld og nótt skýjað á norðausturhorninu en annars bjart það lægir enn frekar á morgun og bjart veður víðast hvar á landinu kólnandi og frystir víða

einkum inn til landsins Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum Jóhann Karl Jóhannsson sem bætti eigið heimsmet í réttstöðulyftu um helgina og vann brons í samanlögðum greinum á h m segist alls ekki vera búinn að toppa sig fyrri hluti Íslandsmóts karla í handbolta lýkur í kvöld með tveimur leikjum

tugir Íslendinga hafa fjárfest í því sem þeir telja vera rafmynt sem nefnist

OneCoin samkvæmt upplýsingum lögreglu hefur hún hvergi verið skráð lögreglan í Bandaríkjunum rannsakar OneCoin sem blekkingu og svindl Íslendingur í Hong Kong segir að úrslit þar hafi vakið von meðal íbúa stuðningsmenn mótmælenda unnu þar

mikinn sigur og fengu um sextíu prósent atkvæða fjármálaráðherra gekk á dyr í miðjum umræðum á Alþingi í dag eftir að hafa verið sakaður um að brjóta lög um opinber fjármál hann kallaði eftir því að þingmenn yrðu víttir sveitarfélög fá heimildir til að takmarka eða banna bílaumferð til að sporna við svifryksmengun samkvæmt lögum sem taka gildi um áramót vinna við útfærslu slíkra takmarkana er að hefjast demöntum og var stolið frá einu elsta safni Evrópu í nótt verðmæti þýfisins er talið hlaupa á hundruðum milljóna evra þessum fréttatíma er lokið nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv punktur is og næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu takk fyrir samfylgdina og sjáumst